Yu ko manyu inda yu ivuri kidu iju atuwada lapiya saiduyi agumal dugu aburi ali makkah saudiya jan yayu mi adugai kuban kodufa duyayu gasum sai yu athahigas dusuasukayu nagu aduga makkak kuya lagu aragu mal abardugu asukara komayi apida ju ashuwu kal nagufa mdu mji asukayu murmayamu nduda asukayu awku shmur tuki nde suka ahah mbamu yu iviri hakari diyu asukari manyu ahiyakuma yuardugul giya yakujiya durama aralyimal amayu wudufayu aiyi sukumal sukoyinamal sai taka makkah jandu hankalayu adi yakiji kuma dinama aiyi mbu aiyi arayimai ma ijugu huwada lagu toh ki iju acharda madunama kuda aiyi kuma fubarka anu iju ama yu wodi giya kulhu kowari viyi kowari mbechi jathika saudiya jan armiludufayu saudey jan armiyawwudufayu ma ijuga sewdunga manyu asalah giyu asukara ijuda. Janashiligalagu anuda ko umtagu kolvu chaguri kiyu amaiahu saudiya jadidiyu hari pula gagiyu ivirkidu iju jangiyu iviri kichi iju kuja ulari umbori iju gan giyu iviri pata kaji ulari umbori iju ganyu afata koyu sallah koyu ayir pida jan giya iviri chu ko yabu changiyu ivin chu abashikumal mingiyu abura paya ban aluduma dam magiyu suka paya gabumai mingu dunama aturi alulaumaryu sai thukuma ma iju ganu aburi ya abu toh jan yu abu ma iju ganu aburi yu alibirithukuma jan yayu koshna kozugu janyayu ma dunama giya ayimal cha salana salaya giya ki kidu iju giya kida abashikumai yayu cha mallu mulimu munagu mulmuri iju ki kidu iju giya kida abashikumai yayu cha machi mulimu munagu mulmuri iju kila ulari ama zuda dunama aiyi araimai dunama aiyi aralma zudamai yu iviri kidu iju shili agalagul niyu kam niyu kikuba niyu kikuba koshna kojufu niyu ki kuba ama dunama aiyimai ama dunama ayimal amayu iviri kidu iju mavivigiya kuda kudu toh ku iju acharda toh maviyi giya kuduri dachi.